Ny biby fantako alongany hoe sy manambady afa-sy raika izy anh na de hoe maty aza ny vadiny anh <hesitation> voromailala, gisa, kivàdia anh, de voromahery. _x000D_ Anton'ny <hesitation> zany fihesika anjareo zany anh mba hoe alain'ny biby hafa tahaka hoe hoe izany no fitondran-tegna afaka atao anh de akeo koa lay hoe fitiavany an'ny vadiny.